Petha ikairima ikwi ighughulia mndu furahayo. Petha ikathia, mndu aure petha tikamfilia. Lukundo luya lukethia naa hata koleghembee nyumba ighire- ighire furaha ya furaha hiya yareka kwaku petha indemithia. Latini kole, lukondo lukava nilolugwere nyumba na maisha gha mndu, petha ichichaa nyuma. Kote luva kamunika petha mwairima ighenda nayo kindo kicha vandu vanediriwe. Lakini ithongora petha enamaisha mbone nikuniende ende furaha ena familia ikyo ikichaa kio. Na petha ikarime iyoo ighua i- iende- iende furaha ena familia. Furaha ichicha baada ya vandu ivwara na kindo kichaa naishigha petha hanwi na petha hia ivetia ingia enaiendeletha du furaha iya ike- ike nyumba. Miracho petha ikathia furaha igheregwa fugerweikei.